Inchi russian inchi gudio dunia kasati inchi tunne inchi lila ufdandet woran gudio inama achine dib ed won baresa feda inama sunne inama ada qabubarre ishin waq itkadet min min sunne maqa isa church of orthodox yedeni ishine mara shan dat dunia shindite.